كانت نشأتي ابلد العراق ، نشأتو بمدينة جميلي أهلها يحبون التراث ويحبون الفن بأنواعو ، انا من كنتو صغيغ كنتو احب اعيش بمدينة قديمي بيها غيحت تراث الآباء والأجداد ، وأبوي يحب يجمع الشغلات التراثيي ولهذا كان حبي للشغلات القديمي من كنتو صغيغ.